Inson hamisha ham o’zi o’ylagan, bilgan, aytishi kerak bo’lgan narsani tiliga chiqarib gaplay olmaydi. Chunki u ba’zan yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ammo ko’pchilik insonlar hamisha o’ylaganini gapirib qo’yadi.